Raha aminahy raha amiko manokany de indroy isan'andro alika no mampiasa tena, ohatsy hoe andesin'ny tompony mandehandeha, dresseny, ndesiny milomay miaraka aminy.